الرياضات اللي يبيلها أكثر قوة بدنية مثل كمال الأجسام ورفع الأثقال، هالرياظات تحتاج جهد عضلي كبير وتدريب مكثف عشان تب- تبني القوة، أما الرياظات اللي يبغالها أقل قوة بدنية مثل رياظة المشي أو اليوجا هالأنواع تركز أكثر على المرونة والإسترخاء، ويمكن أي شخص يمارسها بسهولة، كل نوع من الرياظات له فوايدة.